انا مش جوي برياضة السباحة حاولت أتعلم أكتر من مرة بس ما جدرت أتجنها بشكل جيد، ما عندي التنسيق المطلوب بين التنفس والحركة بالماي، أحيانا أحس بتعب بسرعه لكن ماتوجفت عن المحاوله وأتمنى بيوم من الأيام <hesitation> أزيد التقنية والمحاولة والمهارة إن شاء الله.